Ia, fomba fandokisan̈a lojy zen̈y, voanalohany akendriky, izy koa zen̈y aloky amy saribòn raha io, alin̈y lin̈y aloky lohany andokisana izy iny zen̈y alon̈o akendriky zen̈y raha io. Alon̈o alina araiky aviô aminjay marandrain̈in'iny aminjay, kiak'andra, atao an̈aty vilany, sasan̈a tsara, asian̈a rano, asian̈a sira, aloky.